Mofo salady faran̈y tiako sakafo atoandra kô za fôtiny in̈y mampavoky, aharo zio hely izy avy eo ao tsara amizay izy karàha ôtran̈y oe ambergera àby ren̈y, ia, amin̈'in̈y zen̈y an̈ao ten̈a matsiaro mihin̈ana tsara be, salady zen̈y tsy mampavoky.